Kôfa mikoran̈a fahavozona zey izen̈y dikan'izay mikaraô misy raha mampavozo. Maro izen̈y raha mety mampavozo olo fa samy amy raha mampavozo izy koa fa raha anaty jerinakà olo mavozo maty raha anaty jerinakà.